Ät je uneta'p ntzajmayajpa't cuidatzäjkyaj television, wa'ku nyujkyaju control, wa'kuuu 'yakja'pyaju este tzyok tzyoko, ntame winakäsisye, que wina puro televisón wa'ku a la juerza wa'kutyä tenayu, wa'kutyä manh akja'pe, radiusye'in akja'pa, yäti ta'p, yäti po'ksumätä akja'p'pa, jiko je une näjmayajpa't wa'ku 'yakja'pyaj, con paciencia, con amor, por que tambien jete yajpa, jete cuestatatzäk wa'kutyä juyu y wa'ku kyenyaju puro caricatura, por que jenä ijtu montones de pentejata anhmampyaptä bueno y malo, y ka jete jete kyenyajpa malo cuando mäja'ajyajpa jejtzye syeguitzäj, jiko je une' nta oye kyenajä cosa malo, aj kenya' a su debido tiempo, con el tiempo este tzyoktzyom 'yanhmayajpa wa'ku kyenyaj titi'ap wa'ku kyenyaju, jiko une' näjmampya't näjmayajpa't wa'ku kyenaju puro caricatura, este jiko' une'kota esclusivo wa'ku kyenyaju puro caricatura wa'ku kyenyaju une', jenyanhkä'.